<hesitation> amin'ny lafiny raika izy a mitombina, raha ohatra ka hoe, tegna hoe <hesitation> tegna hoe tegna hoe sure zagny anao, tegna hoe marigna tegna hoe atokisanao tegna hoe atokisanao tanteraka zany le raha nataonao, fa amin'ny lafiny raika ndraika nefany izy sy mitombona satria mety hifanipaka am'zany le raha <hesitation> misy fa sy voatery hoe hitombina.